Au lebe hi pake lopo jeans dibanding lopo kakeuk karna menurut au sone lopo jeans ia ana bisa tao na au eng lebih tertutup ma ana tao na au eng tala'e le'do makanya au lebe hi pake lopo jeans daripada lopo e kakeuk